Cebolla ja ka'ando maa cebolla ndii jitomate jiaa ku ja bueno ada'aña xeedii zanahoria jiaa ku ja kajado ja ku ku vistando.